شوف، أنا أميل أن أكون راجص مشهور، يعني الرجص يعبر عن المشاعر بشكل جميل ويخليني أظهر موهبتي بأداء حركي، أحب الأجواء الاحتفالية والإيجاعات، تحسسني بالحياة وبالطاجة، بس الكوميديا بعد لها طعمها، لكن أجول الرجص لأنه يخليني أعيش اللحظة بكل تفاصيلها.